<hesitation> nrida nitú <hesitation> kiti, kiti ihó ñoño ná ko xa'á <hesitation> xadande nani no'ó, <hesitation> nrida xa'á kuyó tidii an, tidii an tí <hesitation> nrida nitú xaxun, na nradanrena ni xaxa kanti inti daxhitatí intí té teku inkatí tekuanti no naxhitatino kuanti no no, no tuti inti adande, nretuti té xhitati xhitati té teku inkati te kuanti.